<hesitation> te ye te ye choko lo lo kaa taka taka ixi, taka <hesitation> i-itú taka te taka ijloi te tova'ai na kue lujua despues te kaai xi <hesitation> nda kuijloi te ka <hesitation> kile almacenar, te despues te kaai.